ماذا بيا كان جاي نعرف نحكي الصينية, عخاطر, أنا سا فا, معناه عندي ال <hesitation> العربي هديك ال <hesitation> اللغة الأم متعاي, الفرنسيا جيد, الانجليزي جيد, هكا كوبار مع جيد معناها نعرف في الآخر, الإيطالي هديك اللغة الثانية لي, الإسباني نعرف, لذا تبقت لي حاجا اللي هيا من القارا الإسيويا, لذا ماذا بيا نبدا ونعرف شويا فالصيني.